Sabong na manfaat gena ngone pake mahogo so kroho bada me dadi, pake roca gia supaya gia koroho, pake so roca piga me dadi, yang jelas pake untuk so koroho garamoi ma regu